متحف ما بقدر فيهو كتير، لكن الحديقة ممكن اقعد فيهو اليوم كلو، اقعد بي رحلتي اشرب قهوة شاي و اعاين و الف كان فترت ممكن اقعد افرش لي اقعد في كرسي ارتاح شوية، لكن في المتحف حكون واقفة لافة و بكون خلاص اليوم انتهى، لكن في الحديقة سمح الواحد بتعدي اليوم كلو كان دايرة، ترجعي مكانك يعني.